Mam san ni ta wum kãlɛ la pia la buyi, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ puan na de la ŋmaresi sɛba n boi yuunɛ puan. Bureya ŋmarega n de ŋmare pia la siyi puan yuunɛ la. Pia la buyi ze'ele boi la naba Yinɛ podɔleba la n yuuma ni bɔna la e la.pia la buyi ze'ele boi la mam dɔgum daarɛ, ba dɔgɛ mam la dabesa pia la ayi puan. Ŋlmarega puan so pia la buyi ze'ele boi la yelesuma ,la ze'ele boi la yelekiresi, la ze'ele boi la nɔŋerɛ la pupeelum n de tu ni yɛ'ɛna bureya saŋa gee dita gee tɔta.